أنا حقا أستمتع بالسلطات و <hesitation> فهي طازجة وسهلة التحضير، أيضًا بالأرز لأنه وجبة مريحة، بالشطائر مثل شطيرة الفول أو البيض ، بالحمص مع الخبز العربي يعتبر وجبة خفيفة لكنه مغذي جدًا و لذيذ، بالفواكه <hesitation> كصنعها سلطة أو كأكلها طازجة، ففيها الكثير من الفوائد وأيضًا سهلة الأكل.